Eh-sapulu ɔyi kɔ, eh-ki ki wo mu esapulu gba aku te. Kamate imi ke kusapulu ugwu ewomo, mi ampani musa muluwu ewomo, migba ekpayi, mi wo ampani magu mi gbanyi, mi ampani magu migbo ugumi, mi ampani magu migbo ɔpe. Kusapulu ku sheshi gyɔ. Kuma ngɔ womo ide kosapulu kuyi mo ngɔ womo mo. ngɔ womo mu kosapulu mo ngɔ womo iyangha amma de kosapulu kushoshi gyɔ mu ewuzu, ku sheshi, kosapulu ku gwɔle ngɔ wo ampani magu ngɔ gbo luto magu mogba tėtė. Kyamate osapule ogyi, ide ngo’ mba ume, ume we epȯ te, ngɔ ya osapulu ogyi, ogɔ ya osapulu ogyi-e kyamate ime kami lami mbama ma miya osapulu ogyi le, ekeyi miya wu mu fuwu mu koroba, mi lowu mu koroba, ekeyi ngɔ gyi ya bula ampula iyi fo te kyamate ampula iyi ba isa wu eyi aggara mewu, ngɔ ya osapula ogyi awu-o ekeyi ngɔ kyoyi mesu bula ko anyi mba anaga, kyobula anyi mbalasa ekweyi ngɔ hada wu bula osapulu awu ngɔ kyoyi mesu. Ngɔ kyɔyi mesu-o, ekeyi ngɔ foyimo mu koroba kowa ekeyi ngɔ kokowumo. To kuye kubi bo ukpo aluma moloto, erige aluma bi ekeyi ngɔ. ngɔwa kuye nguna-nguna ngɔ wo umengɔ mayu bingha ngɔ gi ngɔ gba ya ngɔ wo umena mayu. Ko ngɔ ma mafi ngɔ ma ngɔ gi osapulu ugyi awu ngɔ ozu makɔ kyamate ewu apula efu mewu uzu, ampula weshi-weshi meyi ngɔ ko mewu, ngɔ gi ngɔ iya ngɔ womo mawa tėtė aku umeme sheri mo. Sapulu ele esheshi gyɔ sapulu ugyi ele ekȯ gyɔ gba owole. So ozu wukɔ eyi idi iya avɔgɔ yada bɔkɔ owo osapulu ugyi awu. Aku mu apula zu kamate apula lyi awanyizu ele, koto yigba owo sapulu maku osapula ugyi, kuma ezu gyo oyimu ampani ewomo mawa, kuye nguna bgɔ wo ampani mawu ngɔ mɔnye. So osapulu kekele olokoshi awu aku enera ukpela-ah-ojika ngɔ ya kosapula, amma osapulu kekelele ozangɔte ejika ela, ejika ele le enera ukpela gba oya kosapulu lgwiwo ngha le. Apula iyi mu abwa iyimo bingha amma ko lema ki wa la fya eduwo iyi bɔkɔ kiya osapulu ngɔ le bɔkɔ kuye nguna nguna de ki ampani magu mogbe. sa kuyi mo, iwomo la ekpayi igbma mogba iyi mo, kyamate umemi oyawu le ograce, ide ana gbongɔ ekpayi mogba osapulu kuyimo ograce agbongɔ ekpayimo azangɔ te enemi kusapulu kuyi mo ekpayi iwulu mamo. Gashi ngɔ ye oclini-c pa amma azangɔ te enemi idegba sapulu kuyi mo edo ekpayi gbomo, ekpayi iwulu ma mo. Azangɔ te enemi ye shookɔ yide kaya mafo kuma are ma elewo, mo ɔbɔle oyi ugɔ wu kuja de ma anyiba okale mo ore melembo mo, kamate mbami ko gba ono biya la eduwo iyi omakata, obosomi ozamita enemi orazuma mu omakata pa, ekeyi miri midu etembo me za wute ada shookɔ ukpo la wu oguze ka buyamba mo emengɔ ɔte orambama mu omakata-a, ekeyi a zɔte ukpo lawu oguze mane ȯkȯmi. Ide gba mi fyade mi shimbo, wu gba amma edo te afya yi ma mu kuye kwɔgu mu, ekeyi iri ekeyi azala atekeyi te ga yada ememi oso, ga yada ememi oso, yada kɔ eme oyi kena, so kiyangina-gina de eme obo mu nyizu gba oso bulazu le tatayi gba aku lyi be, aku iyi kosapulu le.